يعني بنحكيلا عن مشكلتي اني كنت على طول نسهر فكنت اواجه دايما صعوبة في اني اصحى بكير هيكر بس لما تعودت اني انام بدري واني اصحى بدري واني الحج صلاة الفجر واني اوصل في دوامي على موعدي صارت الامور كتير احسن وانه صحتي صارت احسن واني كل اشي في يومي صار احسن.